Obwokuuba no'ribaata wenka, oyine ogwo yikariile naawe harubaju, mubulingeeri oyine kutaho omulingo nkoku kusoboora kubaaza naawe bwokuba oyina e'kizibbu rundi bwo kuba osobwiire mungiire emmu orba endi. Notandika otta kumukoraho obunywani, oyikire, oyikaliire, obanza omuramukya, omara kumuramukya, eiiwe wamanya nagya kichweka nanka, omanya, nomusobora nanye ne ngya hannu. Ahandi <hesitation> tumanyire okulibaata okujja ottamanyireho bwaitu no'wekanga ngu omuntu akwikaliire arubajju na manyahoo. Obwokuba ottabaliirize naawe, ohikireho ochuleire, oyofoiire ngu bulikiimu no'kimanya wekanga ngu niiwee okweyiikyayo obujuune obwokubaireye no'maraho bokubabaliize no'muntu akuli harubaju obwokutahamu. Emootoka nke ejjo, obaramukya, owakuliharubaajo kukiira habwokuba nobworatunga ekiziibu nuuwe aijja kuroro ngu nanka yattunga ekizibu. Omuramukya, mutandiika kubaaza mpoora mpoora. Bwo'kuba oyine nka kyokulya nkecho rundi no'mwana mukatandiika kumuzaniisanisa, okwekanga orugendo ruraihiire habwokuba toyenda kubaaza naawe rwakeya mungeri emu orba endi obwakubaazabaaza, habwokuzaanazana. Ahandi, tu- tusanga abantu omumottoka, abanza kuba muntu waheru baitu haworugendo orwo kuliigira ne'rwingana rutta wekenga yafooka munywani waawe. Mutandikira ha- harugendo orwo, mwekanga mweyambiire no bintu ebikukirayo, hakuliibata haamu.